نعم أعتقد إن كل ش- شخص يستحق حق الاختيار المكان اللي يرتاح فيه ويشعر بالأمان والفرصة، العالم متنوع وكل بلد يقدم مميزات مختلفة إذا كان الشخص القادر على الانتقال والعيش في مكان يحقق له الراحة والسعادة فلازم يكون عنده هذا الحق، لكن في نفس الوقت لازم يحترم قوانين وثقافة البلد اللي يروح له، يكون قد ايجابي من المجتمع.